Ndreto aby ñy karazany ñy tournevisy noho ñy fomba fampiasa ñ'azy kirairaiky: -Misy ñy tournevisy posidrive, ampiasa aminy ñy visy posidrive; -Misy ñy tournevisy filipse, ampiasa aminy ñy visy filipse<ptoa>; -Misy ñy tournevisy toroy, ampiasa aminy ñy visy torex; -Misy ñy tournevisy flintedy, ampiasa aminy ñy visy misy loha raiky.